Noon his etikal gam fu goɗɗum ko wallitata neɗɗo e ko ustantamo kuugal e ko yahintamo yeeso ɗum fu ɗum waɗi walaa aybi to dow